بالطبيعه الفن يقدر يكون عنده تأثير سلبي على المجتمع في بعض الأحيان، مثلا إذا كان يشجع على مواضيع تروج للعنف و لا الكراهيه و لا الأفكار السلبيه لراح تضر بالقيم الإجتماعيه، زادا بعض الأعمال الفنيه تقدر تدي لنشر أفكار خايبه و تهديد إستقرار العلاقات الإجتماعيه، إذا كانت تدعم القضايا بطريقه سطحيه و لا بطريقه مشوها.